<hesitation> isideke, isideke syolosu, syolosu sana syolosu sana lakini, isideke nasyene sinya sinyanamna tofauti tofauti uvunguruma sivombie, inamna ijakwanza, isideke syasi, si- sitama na, isyene mai- amaisa kasyene, nasi ndosimanye sikana, isikanu nasitegemera ukulima, wala keki, isikanu sitegemera <hesitation> ukwirundira ikyakurya nukwiringa sisyene kama isyene. Sasa ungisa uvupande uwa- wa- wasibwaswi isyasyene, sitende isimbwasusi, kwanamna jatofauti tofauti, kira kikanu kinyavu kinya kinyavu, kinya kinya namna ukukitenda ikyene, ikikanu isi- mfwanu kulisikanu tofauti tuku- tukulimwale <hesitation> ukuligi ukulindusongu, <hesitation> ukulisi imbelevera, kulimahove, kulii mangasi mula, isideke tofauti tofauti, jise ndikata ndilile ukumala lakini sideke isyolosu syolosu syolosu syolosu, syolusu sana, apangire, kuli aina apangi ataitsa lahia syesa sideke. Lakini ngesandikerese isideke isidebe, tunamno isitende isingwasu, <hesitation> mfwano, ungalole, <hesitation> ikimbevele mukitendere isimbwasu. Unguruva asitendire kwajabu sana, kwajabu sana, silonda uvudongo, uvudongo uvulimupembeni mmakasi, amabo uvudongo uwa wiva wa- wa- wa- wita uv- vudongo wakumatira isipya, wiwa wikolwike vununu sana, siba sidong'ola vudebe wudebe, wudebe uvdeve, wudebe uvudebe, sija silonda aponwa apa ijuvie sana. Maranyingi sana, syasilonda, mu- mu- mu- mu- munanilii mumakanga, au aponwa apa ijuvia awuta, awuta, awuta, tuta tuitandalipango ndenyi. Mma- mmapango mula twita, mumanga, <hesitation> ivineneo lino mili imange imanga, mumanga mula sida si- si- si- sitapika, sitapika mukidoko kidoko, kidoko kidoko, kidoko kidoko, kisitapika sitapika sitapika sitapika, uvusitapika, sitapika sitenda uvuta akivya. Ikivya kirya kiva kukibwasuku ikyene na, <noise> usindi si- sikasu undomo undebe sana, undomo ukula ukwakingira, singatavie sitenda uvuta akija mukati mula siba silonde ilinyasi ilingi, lilinyasi ityakutenda uvuki umukati mula mulu usukesu. <hesitation> kikatindi munsuke siva kimbwasu, na maranyingi simbwasu syasideke. Ungurumwa asitendi, isimbwasu syasideke sio kwajili jakutanga, maranyingi sana isimbwasu syasideke kwajili jakulaila akamu. Amahana, uvona mula msitenda kwajili jaku- jakuvalulila, au kwajili jaistama ntsingi ntsila amakang'a singala amakang'a, <hesitation> sikuvatira singuvatire, sivarula singuve singavalule tu singavalule tu isideke, haa! msimbwasu umwene syasitamu. Amaya amisi akasyene wuna akasikata makumbe lakini sio ukuti amaisa akasideke sitamwi msimbwasu, <hesitation> ngurumwasu vumbia asivumbia tofaut, ikyo nditsovile kusu kimbevele, <noise> lino ungalolama ama- ama- amahovyo nikitindere, nakyene akalinamuna tofauti. Sio kira kideke ikideka, <hesitation> kila kideke kinya namuna, ijakutenda, <hesitation> ikingwasu ikyatsyene, naa, unalole, ungalole amahove lino, amahove nakyene nakyene kalinamna tofauti tofauti mukitendera. Kulimahove akitamaa <hesitation> uvupande uvakwa kutanzania kusini kuno, kukusini jatanzania. Kukusini ja Tanzania nakene kail namna tofauti, unajua amahove nakene, galikila semu, lakini, kitofautiana kulingana na amazingira kukatamwe, amazingira gangi, ama- isi- e- ama- ama- ama- ama- ae- i- i- imi- ea- amabihi, akapwikala kahutendele isimba usu kalitofauti na mfwano kudasalama. Idasalama jiunkalola amabihi madebe sana, kwahiyo amahovaka kudasalama kilonda imbinu. Ijakutenda isimbwasu syasyene, namaoveka kuno kuonda imbinu, kulingana nisyinu sipatikana syakutindira? <hesitation> ama- ama isimbwasu, mfwano isimbwasu sa isya- isyamahoveka ku- akakumu, akaku tukuvukinga kuno au ukwa- ukaku upande wakwiringa kusini mwa Tanzani. Amsimbasu syasyene lasima mubikiva, rahisi ukupata, tofauti nakudasalama, isimbaso syakudasalama slamahovu stipata ikipata isida sana, <noise> na, <noise> kilonda! <noise> <hesitation> isibiki sidebe debi, mfano amavuva, mavuva kamu- kamlani au isibikibikwe lakini sibikibiki, Nasikave si- sikumwa kama isyakuno, na ndiomaana uwisa une lihove lyakuno, nilove ilyakudasalama ungalole isimbwasu siva tofauti tofauti, kulingana namazingira, ni- nisyinu singisi, isipatikana isyakutendere isyene isimbwasu isyo syakudasalama nisyaku, kuvosuti silitofauti lakini isyo sinini. Tofauti nisimbelevele, simbelevera, uvudongo upatikana kukoni uko, uvudongu uwakuno uvudongo wakudasalama nawutofautiana sana. Kwahiyo, sitapika kama kama kawaida, lakini aupande wamahova maova ukiwa ukiwa tofauti, amaova juvivone simbwasu syuku syuku syosigumu sana kama isyakuno, simbwaka syakumje siva sigumu ingali namabika kunu. Naa uvurahisi wakupata kuno. <noise> Ungisa ukusi- ukusideki sikenda pasi apa, kama <hesitation> ing'wale, ing'wale bwana, ing'wale tsila, itsyene tsila amaiko kwakwijuwila sana, ski yaani isimbwaso syang'wale. Sikijuvila sana, isimbwasu syang'wale kwanza hatu ungasivona, ikimila, ikimila vita uve niahabahati sana, kwa ungajone pojila ili ng'wale. Kwasababu ingwale jira jikijuvira sana naa, inyake umbuvisuvila avanu vakatale kama lueli, umo visuvila avanu vakatali vita, ing'wale, jingalahe ji- nga upujilaha jajiika nidaa ni- ni- nim- namanyasi akavuta nkuda. Imikuda kila kiswima, ulu ngasie pala vusukale nukukada. lakini amaheduka gavo, kwanini? kwasababu ing'wale vita jajivika amanyasi akadawa kahujua kausisile, lino inyakama uvusovela avanu vakatale kama lueri au uniasai lakini, uvu- umutwa akula kuntwa alonda kamaya amakana kang'wale tukili ukukavona, na maranyingi tu- twatukukawona mayai gang'wale, lakini mani- nimala, mala yaani umuda andebe sana, nukawesa ukawa numda kuone, ukawa na marachache sana, kwa bahati <noise> yaani jiva bahati sana. <hesitation> uwatsivaka avanu vakatare ndunditsovile ukuta, watsuvaka avanu vakatale vatetsake ing'wale bwana. Ing'wale itsyene, tsivawombile itsyene itsayakujuvila sana, nahati ingwale jingamua ukwijuvila mmanyasi, ukujivona jiva mbombo sana, yaani ukujivona jiva mbombo ji, avanu wakata tuita jilonuva ukulunuva maanake jiki jikwingira mulinyasi alafu jikijuvila ji- jivaja. Yaani uvuje ukutanga tukuvaja, ukuvaja, ukuvaja tuita tutsuvila, <noise> ukwingira ji- juvira mwinyasi alafu jisukama, jiva vute juta juvatile ilinyasi, ukujivona ning'wale uvujitamile ijene, <noise> jitamila uvutamu, yani ilinyasi i- umana ukwa- ae- aei- uluwake au tuita ama- amabuke kang'wale vukatamile ikiwana nasana nilinyasi, kojinganyi jingava jemlinyasi mula ukujivona mbombo sana. Na hata ukuji kuutamila uju ukuvetera amakanga, jukuvatire imaye- amakang'a gala, ukujivu- ukujivona uti jingwale mbombo sana. Kwanaza umana u- ae- amaboke kajene ikiwana namanysi. Na hata uvujivomba uju- ujitendike ikimbwasu kyakyene, ukukivona pali mbombo sana, mbombo sana, mbombo sana, kivona ikimbwasu kyamumana, naamu ndikajileke iking'wale nditsuve ikikanu ikingi ikikanu ikingi tuita, imbuni, imbuni najene jinamilahili jakine mahanu, imbuni amayi jakajene jajikalonda ponu, apanyansanga sanga molusu, unsanga, ijene ji ukutendi isimbwasu jiremba, umukuluma juvumbe ijene, kwanza ijene ujitamie, lwiri ikideki lakini, kivaha sana sana ikiasi kwamba ukuta.